כנפצ׳ל אלהדאיא פי עיד מילאדי חית כתחמל קימה עטפיה ו תפכּיר מן א־נאס לי כיעזוני, אלהדיה כתבּין ליא אנהם כיערפוני מזיאן ו אכתארו שי חאגה ח׳צועיה ליא, אלפלוס זוינה ו אבלאכן מא כתכליש נפס אלאת׳ר פי אלקלב, אלהדיה חתה לא כאנת בסיטה כתבקא דכרה ג׳מילה.